والله, بالنسبالي، أنا أفضل أروح أشوف فيلم لوحدي، أحس أني في متعة بالإنغماس بالقصة لوحدك, وما عندي أي أحد يشتت انتباهيعن مشاهدة الفيلم, أما الغداء، يمكن يمدني هذا الشي بشوية ملل، لكن كل واحد براحته، وهذا يعتمد على المزاج, وكله رأيي شخصي.